Ubo uva kpeinyam ahrar, dor iyin okunu oho nu utone te itonw, uyinene te osoma asu tovu asu- iva dor mu kpeinya mu ta de osor mu de onu oyin onu, eh onu oyin iyor nu mu yon mi vom amene dor mi yenvipa dor nu ofuku fuku mi wola yor mie de ode ufor yor muvayi rov ahrar yo muda kpeinya, mu von oyor nu oyin ekpokpo yor mu kuru va shuw ahrar yor ma dor ahrar yor ifu oyor ubo nu eva me kpeiny ahrar mu bana, dor kam iyen nu iyon adu abala la dor iyor yor mu towv mu ivom amin mo wiyese awiye ma dor oho nu awoye mo wiya dor nu kpeinya dor umon inam mu adu baw yor obesete ofute ofiekine oyor abo nu eni eva me kpeinya mu banu bana yor den ovi vi nu okuru oyin ma mu oho nu oda kpany atuw nu na nu eni eva me ubene atuw na nu iyan egi yor ibinen okunu eni ede kpeiny ba dor mu von baw mu va tamu utiye okunu anun allayor abo yor mu yaw atuw na mu vata kpeiny mu atiye mu ivom amin ala, inum nu eni ego me kpeiny atuw na mi ivom ala yor ma dor adu baw oyan suwo wu, adu baw oyan suwo ivu. Oho uwo mu dogiya nu mu tonne goge oyin ofainy kpei dor iyin okunu ukpeiny mu inwin ala, nu ukpeiny ofruke dor mu mon ma mu adu baw yor, moyansubo uva so ubo kpeinyam mu ahrar neni nu oyin mam mu eni me kpeiny ahrar neni nu oyin mam mu eni me kpeiny ahrar mu ekun ekein, utiye ka eni me kpeiny ahrar ahrar na nu eni me kpeiny iyaw nu ubo yonke iyaw mi kie eni atayinwo neni ka ivur`, ahrar nu eni me yinone yor ka, ibese vowyi dor oho nu unom mam mu, unu odian te mu usuveiny wor ubor uvowya dor uda ukpeinya mu von nu oso mo vuma uva mu kpeinya ina ida nyor, ikuru yaw nu eni me kpeiný ahrar ivom.